Bo okuu'uaarei aitoko'oa taga tarai'oupa, aga tuutuusi'e'uropa oirau oo'ore aripu raataro. Uu, hori- haaraahara pita agaraba taruu'erohe roo'ore aitoko'oa. Hioko'i aga tarai'oreu bisio boikiro sa bo riatairaba tatakohaa'ue haia boikiro sa airaba tabeo- haa'ue piro bo hituku oiraarei oo'ore soobeasoo raataro. Are aga taureu ii'oo bisio hae'uopa, bisio tabeo'uiaa ahe'apita airaba pirio airari, sa bo haruro hoko- pi'eriboo oiraarei bo kepai'ara. Hioko'i aga taure oirare. Uu, oiraarei oo'ore bo tatako haia, are aga taureu airaarei piro, riepa taribuu piro bo riarai haia akuku bii'eebuu are uka o riiriireu ii'oo. Hioko'i aga taureupa bisio, sa aripupita ku'uku'u'ue pua'upa biraa eipaareha bira uei pu'abaa oiraarei oo'ore bo kepai'ara. Ii'aa oo'ore bo tabiri bo haruro araba ta'isi'uihara ha sa o'oita'i pi'eriboo ku'uku'uari. Iisio pita aga tarai'oreu, sa o oita'i pi'eriboo ku'uku'uari haia sa retepita ku'uku'u'ue, sa rapa'upita raatariboo. Boraata a betekaareu haia bo ku'uku'u. haia oo'ore hioko'i bo tabeo. Hioko'i iisioreupa agare bisio, arii'opita roga'a opita o rioparibohara ii'oo. Bisio o rioparibaa sa bira taupaeboo ii'oo ii ato'ato a huraaba biraire. Ii'oo hioko'i o keke- hareero oo'ore bisio ee, ia reteea oo'ore oiraarei pu'abuu oo'ore bo aripu rapa'upita huku pitee. A bai kasibaa sa airari taupaeeu oo'ore ei aripu'oo a hura a hurahua, a hurarebaa roo'ore aree'ita oitaa'ita. Ha iisio pita aga tarai'oreupa, a teera'aribohara bo hkubuu'ara, bo papato'e, bo ruuruuto'e <hesitation> araba huku'uihara, a bira taupabohara. Ii'oo araba eapaa- haaraaroo ii'oo. Oiraarei ii tabirio a riopa abaraeaa iisii, hioko'i a aga taupaba eipa'oo ia, ia ouaupa roiraiha roo'ore aitoko'oa haia pirio airari oitaa, oirau kita- araibohara oo'ore rapa'u ku'uku'uro a oira taupa- haaboroo oo'ore bo ku'uku'uro haia bo pu'abuu haia oo'ore bisio pita o ouaupa, ii'aa hioko'i ua'oeaa oo'ore bo aripu'oo ia ebuiia oiraarei ii'oo ii tabirio. Aarei o siroabaa a ebu- haraaboroo oo'ore bo aripu'oo. Ahe'a kari oo'ore taupa kari o aripu pitee oo'ore bo hukubuu'ua puuriaraaro roo'ore oitaa. Ii'oo a ouaupa, araba eapaa- haaraaroo ii'oo aga taupa- hareebohara. Hioko'i agaa, oiraarei ii'oo ii tabirio aga bisio ato'ato pitee, biogaarei iisioi ia aripuia oo'ore, sa ubarareu roo'ore bo auba ii tabirioarei haia roo'ore oitaa'iita eipaareha, bo ahe'a oitaa ta abukaaea akukupita uka oira uka oiraba bo papato'e oru roira oru airaarei. Ha bisio uka bai'oeea ii'oo, sa aripupita hokoeboo oo'ore bo hukubuu'oea haia bo tabeoro'oea taha'oo'oo'ore bo kepai. Ha bo soobeasoo ia hokobohara uka bai'oerii hioko'i ii'oo aripu ku'uku'uro airaarei. Hioko'i aga bisio ato'atoea, ia aripuiia oo'ore o oita'i pie'oo oo'ore bo ku'uku'u, eakapita ku'uku'u pitee. Raapaato pita ku'uku'u pitee haia aripupita oiraba huku pitee bo ku'uku'u a o taupabohara oo'ore bo hukubuu. Areha bisio ato'atoraeea, bisio etauroo biraa aubari'uuri, sa o rapa'uriboo bo hukubuu'ara, bo papato'e sa o ouriboo haia bo ruuruuto'e sa oira oiraba huku'ue, sa bira taupaeboo oiraarei huku pitee haia pu'a pitee oo'ore rapa'u kepai. Eipaareha bo tabiriro'oo bo haru ii'oo. Bisio uka ubararibaa, bo paata'oo hioko'i oo'ore bo suari'ai, a eburibohara oo'ore bo haru' Aga iisio ato'atoeea. Eipaareha a riiriiabaa sa o ouriboo oo'ore ii ato'atoo. Oitaa'ita, bo ahe'a bo ku'uku'uro a hoko- haaboroo roiraarei. Bo ahe'a riiriiro a hoko- haaboroo haia oo'ore bo raataro, a hura- haareboroo roo'ore oitaa'ita ro hiki- hareebohara oo'ore bisio bo ruuruuto'e a rabaroeea. Ha bisio uka ubararebaa ta tari'oebohara ii'aa ii ruuruuto'eri kai ei papato'e'oo a rabaroeaa, oiraae roga'a oo'ore bo rogaree. Hioko'i aga bisio ato'atoea, bisio etaroo biraa aubaria'uuri kai etauroo biraa oitaa'ita, sa o rapa'uriboo oo'ore bo ku'uku'u'ara, heetaapita teera'a'uiia, heetaapita oru keke'uiaa, oo'ore bo ubara sa itokopapita bai huku'oe, oru toripi'e kepai roariraba tabeo pitee, airari rubariau huku pitee. Uruu'osii'uopa, uka bisio'uopa, iareraeaa oo'ore opii'a oira oo'ore tahiroriabaa. Ha bo taupa ia ouribohara roiraiha roo'ore roari, eipaareha oru biraa bira uka bai kasibaa sa oru taupa'ue. Iare uka'uiia opii'a oira oo'ore tahiroriabaa. Roo'ore roari ta bira taupabohara ta bira kitabohara bo papato'e hioko'i sa aripu'oe oo'ore bo kepai'ara, riopa aba- haa'ueri oo'ore bo raata'oo bo ubara oiraarei oo'ore bo kepai'ara.